يعني اللغة الانكليزية هي كلش مطلوبي وحول العالم الكل يتعاملون بيها ف ممكن اللغة الانكليزية انو اتعلمه واتقنه كلش مطلوبي بالنسبه اللي ويعني هو مو حلم بس ان شاء الله نتعلمه بقادم الايام وما نخلي نفسنا بجهل عن هاي اللغة لان لغة مطلوبه ووين ما تغوح الكل عندم علم ولو بسيط بيها أو منهم كلش كبيغ